Esie ndi mwivuli evuwanga nende omuluhya, oluluhya lwanje luno ndaluchama, ndevulwamo, shichilanga na luchama khwikhale alala nende vashanje <noise> khwiwulilanga saidi, khandi khumanyanga khukhusia oluya lwefu. onyala khutsya avundu wa valuhya vali nende avanyolo, nosunga oluluhya mundu uli kando alamanyatsa mbu ulia no muluhya wefu. Halalanastambi ni mukhorira alala, lio mundu niyenya okhumonya nomba okhwira <noise> nosunga oluluhya paka olarukamo, oluluhya lwefu luno lukhusinja efamili kata avana va khwuivula vamalanga vosi vatsirira noluya olwo paka khula etaka yo mwisho. Ni shichilanga khuluchama. Oluluhya olo noli muvasho, kata vandu ni venya khummonya nomba okhukhola eshikhole nosunga paka valawurira navalasita ambi woli, mulakhorra alala yakokoli kamwalava ni mpanjire kalatsirira. Vavola mwiname mulemama mbola musunjile mulasinjila, nikhuvola khutsye khulatsya, nisho shichilanga nikhuchama oluliya. Nesunga oluluya wa vandu vashange vali valamatsa ombu uno no muluhya na arulanga avundu fulani, <noise> nisho shichilanga nikhuchama oluluya. <hesitation> lulondakhu oluluhya no lulaye kate nesunga amakhuva karano sita, baka esasiomo oluluya, <noise> sitsilanga nikhuchama oluluhya lwefu luno afadhali kata nesunga oluswahili, paka oluluhya lulawerwamo akho nisho shichilanga nenjama oluluhya.